Rohilinõ tuu om mõtsa ja luudusõ ja rahu värv. Ja rohilinõ om ka valgusfoori rohilinõ värv. Sis võit minnäq, ku om rohilinõ. Nii et rohilinõ om üts sääne hää ja rahulik värv.